Ngam toma indonesia ne, ena dofu, gatebe ngom toma tidore re, sema gohu, ngula-ngula, bira kuraci, sema nasi jaha, hula, se hula keta, waji, apang, mam gosi, nyao fufu, se garampati, nyao beke, sedaba dabu-dabu nyiha